Un vichi na takani xiinto ntaa tu'ui xiinto, yaa tachiñu vaxi mi najma ñaja, ya vaxiri ra vichi i'i kunivana sukuana najma takatiao, ntoo kamavao, ntoo tikachiao, ntoo ve'evao taku yiakua ini ve'eo takatiavaoa takuntii ñaja kachiñuri, tiku samayo ra yia'a ntoo sama, kua nuju kutu najma vaxi ya tii ntoo ko'yo vaxi ti ntoo samayo, vaturi ntoo tikachio yoo miri va'a tikatu va'a tavari yakua tuku kuxiakua vaa samayo, va'ava vichi chi kua'a ña'a suvaana vaxi chi takatiao taa ta xina'a ra ntaviva to'ontu xinaa kuñaa, i'i chii najma kua'a ti najma tie'e suva ka'antu xiiri tikava kuri takatiantu nanantu nu nitiaku inintu tika ntoontu, sa ntiiri chi koo niyachi yavi xikava yo'o yavi, kooyu xiu'ua yuvasintu ntavia xikuntu ra <noise> ika ntii tu xu'uva ra kua'ana takatiana'ri kana ti tintuu, kana xi'iri yoo ikuu, iku kini kuu ñu'untu iku kuixi ku ñu'untu ra ika yoo yo'ori xaa yo'ori xaa itari, yo'ó najni ta iin yo'ó pinu saa iña ra. Tika kuana xiatiana ra najaniri ra nanu vaari ñu'u xa'a tika xia xi'i yuvasintu, takatiantu samantu, tikava ntootu ta mi tiempo looi xinaa ta vichi ra va'a vichi chi takatiantu najma ñaja vaxi ya ñaja kixari ñaja vaxiri tikatianturi, tiaja kua kixa mi najma ñaja ta xinaa koñaa ntavinta nixiyo xinaa, ti tintuu aja tikavua kivaa xiku'ri tikatia yuvasintu samana, najma tiee kachina tiaja kutari loo chichintu ta ntii najmantu ra tikava takatiantu xintentu xinaa.